Banje damuwa laki la'ali, la'ali, ambo ambo wun jinda mira, ko miya ɓambiren wun jinda mira, ko miya wun jinda mira. Woi taki yikiu woi tractor yikiu, woma woma zaman dai woi yikiu. Kai ta bo kashiku woi arwo yikiu. Aka mirai ma tong aka ta bo wupimai, wun dwale parashi mani, aka dim wupimaiyu. Shaka mira kuma woiyi shi yilma. To kamo shimi, na kindi an ye ɗinga? Dim kwi, kai do kwi, au kang kwi mongon. To kamo shimi wun ɓalmai gin bo bomu, miya bow kan tausayi ma mu, bla shang mumi wokai binan and duko mu. Kai yadda kai duwaka mu kai doka har kai gin izni aka wi wonduwoi we ye, kai dum gamai wu kuri, bla shang bo wai kai shen biwon aka do almai mu mi kai yini, kai boni kindi kindi me, bla shang ba duwoni mu, an ba kaile bini ba yinge wom kai yina, an duko gwangwu. Kida shimi shen mamu. mu yinge apomu. Ko mumi woshi gin shi, ba bideye, kamo zaman mi ɓanje ka ana ɓambiren mu pani. ana siyasa nong nong mun kumbo. Bo shaka mira rani bayeni, ba shaka mira bo yeni ku aye mini gin taki, gin tractor, gin worin. Da ɓanje ku yinge la kashuku me, aka ala mu an ye mira au balmai woi ayim laki amma boko tako la kashuku woma kashuku tsada.

Taxi mi aka tama bo wutau mongo ma, albashi mongo and tumai, and tumai ane gaba daya ma. Balle ka gire wom aka bomai ko ambo ambo wutau makaranta. Ko balle wom aka ɗire wom aku tumai awomai an yimau shimi na do gin kindi kindi ali. Shi do kindi ali, shi do gin gina ma ali shi ta bi, dai kamo woiyi shimi bo wonduwai baka yiman a ka yimai rarap, boko dwale me kai dwale me duko and duko terra. Amma ka dwaleme ka gireme, to mwmi ka dwalayai an ye dinga ban ta bo ku ɗumoyi? Ka ali and yimau. Tong shi do gin zamba laki, tunda a duwoni kishimi bo dama bo shinkata, holfong yiki, kai pate holfangyi laki, tunda dama, an tipirmawu, tunda an ɗirimai gin ayimiu kai dapmai gin hottong kai ta wupimai. mindei dona gin woyi shimi. Ka bini ana oka doko kashikui an ɗirimai gin darajau. Tunda a duwoni woshi gin darajau, mone na tipire wuni ka tipirmawu, kamo shimi, ɗe ka tipire wuni, ɗe ka tipire wuni shi kon mu har kai lingdima yiki kai do duko har an do gin ambo shiri shiri. Mu nene ma gabadaya ma ba mono wom dapimai gin holfangwu di wane a lui womani anata shirmai mindei donna kin gin shiri? Kindi mi shi ame kindi. Aka yinge womshi ame kindi. Kamoi waiyi shimi boko wule me wule me, shi do gin tattali ma ali shimuru. Tattali ma ali ba mureni dole kindi kuma an doma la'ali kindi ba don la'ali, an ame miya shiri la'ali, shiri shi duwoni diggim la'ali. Mu mi woshi gin shial kindi a wuyi shiri. To kamo shimi, boku yinge bimai, ka yinge ganwo. Shi doni kai nine wonduwoi shinduwoni terra. Kowa an kang net ma duwoni. Amma ɓanje wowun yinge kamo shimi, wuni wu bin kowa kawai, woi biki mawu gin mu, wuni bawu wai mawu kowa ma bo wuk woi damuwa. Kidije, kindi min kangha, mu nene ma shi ta bo kaye lushu, shi ɗingimai shi tumai, kida mi kida kim. Ka tako ka ye, ko aka ye shiri ma, aka wai wom aka shirmaiyu. Kida mi, kindi, mindei dona gin kindi kida miya wu de wuye kishimi kindi, ha, wombotuma yiki, moi ɓambiren wu dape wu dape wu tau tuke ane, kai wokai gin dimbiriu aka wamai to? Aka wamaiyu, ka ta yo duwowo woshi gin dimbiru ku dapeku, me woshi gin dimbiriu, me woshi gin dimbiriu bo ku dapeku aku wai mi? Aku wai wonduwoiyu aku al shen mamai shi boma, banje duwono am ye dinga, kai mono pa kumo kumo arai me pa wona wau. Kumo ara mi aka lammai ɓanje zaman ɓanje kidije, kumo ara mi aka dingimai kida ka dape lo ashi mongo woi yikiu. Dai kamo shimi, shi nma doma gin kindi ali, shi do gin ambo shiri shiri, ali dai kindi na doma gin wayi shimi. Kindi kuma miya ɓambireni au nimma ali bla doni gin gɨna. Boku washe woyi, miya au ta, wai bo yimai wu ye mira mawu, wu ye mi, aka alm ai ali shi do gin gɨna, kowa shi gin womani la lip mani. Boku doku bo da wa, bo dawa mamu tep tep tep gin kure mani, gin wombotuma mani. Amma ɓanje wombotuma wai yikiu woi wonduwoi yikiu kaita la lushu, wom aka girmai ma ka doko wupe gin lowo ma, ko ka doko au ɗirimaiyu. Ka doko bo lau showi kma ka doko la'ali, ana ɗiri mai woi gin ayim yikiu. To an ɗirimai gin mi? Kida shen ayim ma ali a rige wu tuke womawu. Wun kara yingima mai gin yerowu kawai. Ambo ambo wun kara jabima. Mu nene ma kɨm na dammani, shi ta shi wai wonduwoi ɗangɗanghama, kida a ratse wom an yimai shima gin koni, to dai dukoi, kamo woyi shimi na dammamu na doma gin kindi me. Kida. Ba a ɓongo kai shugaba ma miya, ka yinge ma miya, ka yinge wom mindei wun lammai an ai mamu, kai aimawu yiki. Aka almai ali shi yangha, amma bo kai koi arwo, kuma kai ɓambiram yi miyai. Kai ame yiwo, kai ame yiwo, to bla shang ni, kai almai ki ɗaɗau, to bla shangni shi do gin kindi ali. Kara kai aka ɗim yangha la'ali bla ye ginau. Mu ɗumoi and ɗimmaiyu, dum gin nani gin kai gin me bo mu dapemu bomu ye wutau, ka wapimai mu me shi ɗiurimai, shi wape mai kai ɗirimai. To a ka al gina shi doma ali. Mawuyan wun do ali, aka al ali shi yangha. Amma ɓanje, kindi, aka ɗum tayi duwowon, aka ɗum tayi no, ka ɗuwoko mima kim na dammowo har shi do guin ambo shini ɗig ɗigim ɗigim ɗigim har shi do gin gre mu wun ta tukumani ki bele, wun na mowo la woma zaman me, dum boko doko gin ayim au washe duwowo. Kindi na do gin shimi tang kuma kindi, kindi woma wutau yiki woma wutau yikiu. Amma bo gina a yen la'ali mu an damma gin woma duwoniu. Kowa shi ye wom ganni. Aka damma gin woma duwowou, kai ye won ganwo. Amma ɓanje kindi a yeni diggim ali. Dole shi do gin ambo shiri shiri, shi do gin ambo pitina shi do gin sha'a, dai kindi na doma gin woyi shimi, bo woi wonduwoi arwo aka damma din duwowo, koma shi woma ganni. Nan mɨ woi na gɨn wutau mono, me shi gɨn wutau, me shi gɨn wutau, midei aku damma gɨn duwowa, har aku ta ɗuko har kuye ɓala, mindei aku yimai, woi lokashi mani yikiu, kowa shi ye won gaani, to amma dai, kindi a yeni dɨgɨm, ɓamu lakɨrinjen bowu dapewu kunung kunung, bowu dope kunung goro nooo, shakai shimi wun ɓoi shawara wun duwowu ɓanje mindei amu yimai mɨ wai ayim? Kai, mɨ ye kaza, to ko miye kaza ma, ana ɗɨrmai woi yikiu, ɓanje to, baka yara no, baka ɗɨm ɓalmai gɨn miyau tawu wane a loi woi maniu, tamu gɨre ane, ka ali a ɗuwoni a duwoni shiri, bo puroguru a ɓomai saa kun taka kun shira ane, har miya wu komayu, to, ɗe aka ye mɨ gaani, haa, kai yimai kai yimai har kai ɓarɨma ko shirii, har kai ɗuko non na shiri, tong kalla kai dape bowo ana miya gɨlwa mi miya ɗang, wun do ali mamai, amma bo wowma yima yima yiki, aka damma gɨn woma duwowo, kai ye wutau mongo, kai can woma ayim mongo, kai me shi do gɨn ayim, har kai kyeuta ma, miya mongo mɨ jiwu beɓɨlmo wo nemma nemma kai ɓalmai wolne me woma pangngha, ɗuko bolmi woi gwang ghu, me woma pangngha ɗuko bami wangwangghu. Muna, muna shi besitate shi gɨn- gɨna mani arwo, boko ɓooni bo shi dei pangngholi me, tong kolla a ɗnwoni mu ma konni, tong kalla a ɗuwoni har shima a ɓoi gɨn mum duwoni ɗang, lombor kuma, ba puroguru a ɓoowo lombong wogwangghu ka ɓoi gɨn duwowo kai da puroguru dn